أكيد حفل زفافي طبيعي نتمنى فيه أن يشاركون فيه أجمل الناس، والناس إللي قريبين لي واجد لأنه هكي يعكس انتباهم وفرحتهم بي وإهتمامهم ومدعمهم لي وتقديرهم والتقدير من الناس المقربين لي واجد وفرحتهم ومشاركتهم وفرحتهم معايا حاجة تأثر فيها هلبة، أما الجنازة فهي يعني ظروفهم <hesitation> ظروفهم الخارجية. <noise>